होटल का कमरा हमें बुक ऑनलाइन करें करी कस शकों करें हमुक इनके वेब साइड पादे जाए करी जो इनके कीमत आऊ से चेक कर रे की थींपड़े जाएं कर रि लॉग इन करें करी तेतुक बुक शकों करे इतिहोक ध्यान पड़ा रखना जो ईद के आईडी आईसीडी से ट्रेन टिकट बुक आओ और आइडिया और तेथिका का पासवर्ड काम आओ से जा अओमुक ध्यान पड़ा रखना।